Arakaraka ny karazagna tomobile ny vidiny aminay atô rah 4x4 magnodidigny 150 hatram 200 tapitrisa AR lay vaovao lay afkôro ndraiky mety magnodidigny 80 na 90 tapitrisa AR